Do vallira ta'ugo kuje. jamdi on je mari hunduko chewdum juddum guda didi, be do naftira be ta'a kujeji be mai ngam famditina dum warta petel. bedo naftira ha defetendu on.